Mmh shivala sha khamenyaashino uulimandu unende alvandu yenyange amenya nnavo, avandu vamenyaa nnavo ori ori esye, ndenyanga omanye no mundu unyela khumbu virisya, omanye avandu ve shikhaye kuvere avandu vakhali khuvere nende nikhuli nende eshida noli enini, eliruma noo nishina, mundu notsya khulekenya nimumenyanga vandu vaviri munzu noo uvere nende mundu wee shisatsa, musatsa wuuwo muunzu, yaani si wenyanga notsya khumboora makhuva kalakhunyasyanga mumoyo akhure, umu akhuvesye nini amasaa keuwo omwene olekee orusye amakhuva kalakhunyasyanga mumoyo, khandi valina vanje khaye nenzya khumbere omanye onyela khuva nende alikhuwa mmoyo lilakhunya, syanga, lakini uvula mundu unyala wa khuririsya yaani notsya khulekeya olalakanyanga mpaka mundu wuuno ovola ari yaani yakhweresiye yakhachaka ooh uvere muui ooh shina ta, yaani akhweresye amasaakewe omwene olekeye, uu uideze kama kawe mmoyo kabisa, mpaka uwe omwene ori moyo lwewanje kuno kwakha aah kwakha sosa. Eling'ang'ule lakini hosea difwira nande omukhasi onwa neshichira nyasaye yapi alamu alamulombanga kumweresya aleani kokhukhola ekasi yewauwe hasa sysi nenyanga mundu ulinende lifwira nnyase, yani ata ninakhola sichira sikulifwasi khuveree osi sikhuli Hasa esye nenyanga vandu vamenge vario, mundu unyala wa khuura unyala wa mweresya, mundu unyala wa khweresya elurwi, omanye mushivala shino watakha mundu wokhweresya marwii, wivole kosi kali mmoyo kosi akhuure sonyala khuva nende amani ata ndinende shindu ne shindu sho shila khunyasyanga otsye olekee no mundu ta, halafu khandi khaye khenya mundu unyala waa, mundu unyala elinende lifwira nnawe omanye vandu vosi sikhumenyanga maisha kali kaa, maisha kaa vari uveretsa mundu waa olekeyanza ori okhu avere always on the right ta. Khaye ove nende mundu unyala khuve nelifwira nnawe, mundu uneo anyala kulola olakholanga amavii avetsenje yao tayari khuvoora arishina lino nee livi, nenyirenje okhole ori nangwa, sholakholanga shino ne shivi, nenyirenje, yaani uve nende lifwira atanolakholanga mavi vavolanga vari wakati wa hosea muvanjeri nyasaye yamweresya mukhasi. Avakololofu imberi wa nyesaye ta, kao kenyela nakola mau khaka kakhakhu yansye ta ne kao kenyela kukhola malei kanyela khuyansya sasa esye naenyanga mundu ulimwende lifwira nyansye atakavari na amavi noo na madei naonishinave yawo. yanzifwire mwemba nendi. alafu mushivala. Shimo soo manya kamusuli ta. khandi somanga eeh, eeh, shinini muzigokunyela kwa khunyola ta. khaye amenye na avandu unyela wa khukhonya. omenye onyelakuvaa niende etaabu, onesye omanye ekasi yanje yeekhole ino. ye wuula wakati paka ata uvula ishinji, ya kulya khusoko okule fundu fwavalenywa ta. nee otye mulusimu heverwo olengore khulisti, khu nini khuvandu osi volinende namba tsye wavo, ovulakho mundu ulenye. unyalo wa khukhonya ta, elengela lakini sasa esye mbele. nende mulina mulala nemanye ne ngwamire kabisaa embela imberi nee nyuma taa. nemanye endi uno neemupira olusimu noo. arishima mulina. mundu ali, yani ulitayari khuurisya. okhukhonya womanya ori ata. negwanne ata yire neemupira saa ngapi saa nane tsya mushiro. Aratila lusimu yamburinsye nishina shivi noo nemusava ovukhonyi alava tayari ku, khuyola ari shina kemukhonye lakini sasa mundu wakali khukhonya mundu tawe hasa ata rnwenoyovulina vweuwe. mundu alimwenoyosenyela khumura mnwandu vanje va maana ta, alafu ormanye mwakhumenyanga mushivala shino, khaye omanyane na mundu. vaotsa vandu vakholonga makoso ata omuvolire lino yaani naa khulenjerakho tso orii yaani. yaani tsakhulonga kama mundu uinende vukhonyie khuniye ta, khaye mundu wa manyire ore nakosire. nenyanga mundu wee waa ava nakosire ave tayari nembora endi lino nee livi, ukhorre livi yani yamburirisye nl yee lusyiewoo atana vari ewe urilisyewo esye khuvoore vori ukhore livi vovi okhore liivi nee nee naourira ooh nakhore likhuva liivi ovee nende moyo, kokhuririsya khandi nivakhuka omanyeori shindu sholakholanga nee shivi na khandi khaye kumenye maisha kano nende vandu vomanya ori mundu wuuno anyala khunzishima. Mnye vandu vaveroo vanyela vavolaavari, atichivi miaka, ove omutiti. ave omurambi ove mwimbikiti mundu na khuvise enini emiaka, khaye tsa omweresye eheshima yilye avere mukali avere mwana mutiti vavoka vari wasi wasi nolachendanga avundu vuli mundu na khuviire miaka khoye umweresye heshima na ata syesi vandu vakhali vali munini yewanje, na vandu vosi ukhoye ove nende eheshima pana, vari noura tsa havundu nee mundu akhulekevira olesa tse makhuwa tsa kheshi fwolo olekaya tse ovuvi vwene ata mundu achenya arikhauno kata wina katoko kene wina wa maloka waano, tawe. Mundu wa khulesya tsa makhuva yaani sa lolanga ari makhuva kana lakayonga ake kalaumisa mundu waunwo noo makhuva kana lakayaa kano kalachiva mundu wauno yaambare shina, no makhuva kanalakayonga kano kawere neende kalachira mundu waang aah yawuure ariena, mundu tsa wakhulesa nakhuva avuka tsa ata ola saalengeraa mulikhuva khakekeya ta, niye bora likhuva yaani saa pora mulikhuva ta, si vali vandu valei va khumanya nnavo vundu ta, khaye mundu naliwoo nanyola waarusya lokhuva mmoyo, khonyola walakaya likhuva paarama ambere ani neeshindu she nalatsaa khulekeya na kuvula wuuno alewaramo aliena nikakhali karyo tawe, khulekya shinoo shilachiva aah yambaare shina. Vandu ori nenavo omenye navo. mundu omenya ore yaani olajalange ari mundu wauno. likhuva lina amakhuva malei muurwe kweuwe nao. lilenda amakhuva shina murwe kweuwe ku, khaye khulenjore makhuva. ori kena ko, avandu vandalova mmaisha kenje, noo mundu woofwitina yaani woovira makhuva andi so uulie likhuva likhuva ori mwamundu olekeye tawe bora uhiremo tsa lyalekeyemo limi usiye makhuva kenako utsire wa mulekee naye ori hee! Nakhava navivaanga avundu nee naulina wuuo fulani achake khuleya ari nangwa nee badala ya kuvaola kosi ka khulekee sichira vavolaa vari mundu nari nalamenyonga wuundi ni muvere wavire nomba vataru kenye voswi momanywe savere mualala ta jakini nawe wvukidemo tsa makhuva lilya mundu mulala avare utsirekhutsyaa ta sivashesvienaa ta, sichira shina fwitina. Fulani yavukula ari tsakhuririka kawaauno avoore eeneone vavola vari mutsye nukhulache tsipingi tsa mwaana alawanyi makhuva ka khutsaa ni murisiana ofundu vula maana murusyeo makhuva kenako. alafu omundu mwimani, omanye shivala shino soo manyaa kamutsili ta Unoo avetsa wirereko mundu na khusava shindu ori imbula imbula. endi kolakaya ori imbula. embula nee ewe isiku yolinyola eshida nee taavu nee wesi was ava muundu nee okhuvoore ori embula aliwuura omena. maa kenye khore muundu no manyoori syesyi ninakhanyola elikhuva liisiro, syesi nenya ovukhonyi vwa vandu nii vandu voo khwikhala muvandu veemani vemani sinenyanga makhuva ke wavo vuli, yani vulishindwa shosi wamanya ivere likuva lilei wa kambura wamanya kashina wamanya yani muye livulakho iyanyela khukorwa ta ata ove narure ne likhuva muveya. alavalori aah wenatanamanyo khalee yaani niyewalo lari shivula shonyele wa musomia ta vavolaaveri furere funo sifulekhanee ta onyela wasoma likhuva khumundu mulala likhukhonye mmaisho. noo khandi nanyola khano sikali kamaana ta noo lekhana nnako, lakini mundu uvereo tsambuurira ya kosi uverenende omu omwima kundi waamanya vulishindu shosi shonyela khumuwechesya ta, nee ata nalikayemanya kosi notsya khumureva nonyola uklowive. Vulishindu shosi shivulakho shamanyire ta lakini siyenyaa khwiyamne ari saa manyire ta, venavo vandu ori venavo si vale vandu valei vokhumenya navo avandu akukwaa ta halafu sasa mundu khuliesya ulinende liruma sikhunyela khwamenya na mundu khandi ulinende liruma ta, sichira vavoolavari maruma kaviri nu rere hulala kanyala kenonnia. kenonia nini ata munyela mwasambe yinzu sasa mundu we liruma noli nori ni wamenya nneye noli ore esye wenao kenyekhara mulala ulinonde livuma waouunde are no moyo kwokhusyeresya wuuno nalakaya amavi uno wauvereo tsa alinye halafu yetse amukholeshina amuvore ari a kawakhalikeya ake na amalei lakini nee nyirenie khuklolr khuri nangwa khurinangwa yaani mwikhale vandu vavili va kwirurisana mulale wee lirume oundi ukhali wee liruma ta, lakini vosi nimuva nee liruma munzu ymzu yinyela vasya munini mumasa kosikosi. na khandi vandu vetirume sivali valei ta, manye wuunyela wa khola likhuva nanyola ari likhuva lyokhoree lii witse khuvola ori. <hesitation> nee manyonga andi ambere nwa manyanga alindi nareva ambere alindi mundu uukhwendiree fwitina na sichira ewe sokurinsye vurei noo so tsire wareva wamanya ori kalulireena taa nwa vukhulakale utsire aundi norikhuupaka mwana wa mundu now nendi wakhuramaka uramache nwonyola makhuva kakhekholaka oavuvi nwo wakhera mundu. Niwakhetsa wakhanyota wekhetsi wakhalandeleva ni baadaye no uulira omba aah aundi fwali tsa afwitina vandu noo khali tsa makhuva siyuli vulaitawe noo siwaaukira vulej ta nonyola wakhu. wakhatsya wakhakona tsa museli yeshikhaye. sichira eliruma nee vavoolaavari noolenya maisha malei mushivala muno, khaya g omanye jmwanyasaye yenyaa, nyasaye yenyaa shindu shakhuranga khumenye neende ovuyanzi khuyanzane khumanyee nende kweshimanee ata vavolaa muvanjari va khaye weshime papaowauwo ni mama wuuwo khemiaka chive minyinji mushivalo muno nee wayekhala tsa vuli saa yosi khulesa amakhuve vuli isaa yosi, soo. sowuura kaa kavevuli vavo taa, vuli saa yosi sowuura kavandu vatukhu tawe. Ata nyasaye mwikulu saa nyala khuyanza ta, khandi nyasaye wavola are, khaye khuve nendee. shindu sha vavolaa vari kwilenjere ambere kawalesaa tsa makhuva khumenya shichira vari nmundu ukwendike likhuva. eliruumavuusitane nnano uusie khukold kuud uutsire khukhola likhuua ta, unyela wakhola likhuva khane olakholea likhuva likhali lyawene ta, nyasaye gavola muvanjeri ari khuve nende self conrol. naniyii chiranga vandu ni khamenya maisha malei nee khandi khuve nende vuyanzi.

Kalavetsanga mavi shichira makhuva koolalakayenga ari mwa vandu vewaw valakayonga valina veeuwo mufundu fwa vakholanga si fuleni ta nee vavolaa varii yiivereo ya vandu vasungaa mukusungu “show me your friend and i show you your character” ne nee nikoola uwenao naa ata wasi soo lola ori kalava kavima mpaka ata mundu anyala yayenza ne mirua chenecho ta khaye khumenye na vandu kha khumanye khuri vanyela va khukhonya vanyela vavaa vulia imberi wa vandu ata novola uri wuuno ne ata nochonda nnaye imberi wa vandi ata novola no mundu mulai lakini ulachondaa na vandu mundi ari wauro no mundu mulai lakini ulachendaa na vandu nee inumaa vala kwechesyonya munwa na otaa nochonda nnaye imberi ovu inini amahusiano matei na vandu ta hata yiwe omwene olavola tsa uri maisha kano si kali malei twe onyola ata vandu veemuchire shichira fwitina omanye fwitina fwa chira vandu vayeerana ofwitina fwa chira vandu vawla veri shina aah uono sali mundu mulei ta hasa vandu ori fwanofo ata nyasaye mwikulu siyenyaa ta nee vulimunelu shichira fwesi khuvere nandee khuvere munini khuvere nende emyoyo mulei avulaowenyaa ooh khuvaa kalala na omyoyo mivi ta nee shichira fwesi khweree nende vunini vwa nyasaye olulao wenyanga mundu amenye maisha mawita. Itasi mwoki nyasaye yesi akhwenyeranga ovule fwesi khaye nwenyere vandu vulei khuteshe fwitina, khulesha khuwa awandu veemani, maye vemani vanyinyi onyole mundu no mwinoni lakini niye wokhuranga khusave, onyele mundu no mwimane lakini, khufufwa niye wenyaa khuwa wo khuranga kukokhuvola eri nisye wenyaa. Notsya yiwewe nomba notya yiwewe unyola valafisanya nishili shakhulya unyola waavurei si vulenyaa khumanye khuri valalitsaa ta, lakini shichira nyasaye ya khulenga fwesi, ovulanga ari khaye ove nende mima milai, or mwaniye awewene, yakwara muvanjari khaye khukhole makhuva mwa niyeomwene yakwachesya khukhole na khandi ya khurumira mwana wawe ya khufwina khurusalaka naye ya vola arishana koosi kawere niya kholo neyeneye yuleshina au waasta tsa fwitini muunwa jwaatsa makhure manyinji manwa okururua wakara munwa wina ulavei mulina wuuwo na ewe mwene wa yetsasya be khuruma omanye vandu voo kurame shivali vandu voo khutsya khumuvolera shindu ta onyela wanyola ata niwe mulala wavalenyanga wanyela oklhusamule hasa mukhamanye lilai khumenye eri mwa muemwa kanisa ikhuriranga khumonyeori mwe nyasaye ya khwethesyee, khumanye orii ori mwaefwe awene kkwenyanga mundu akhukhore ni mwo mwamwasi wenya omenya vili midimanga iyenovo, khwakhera khevali ewe oruwemo olenyanga mundu mumenyeani. Ori muchi nee omwene ou ochiranga vandu vafwana yaani, nolekeya khuvandu katina fwayetsa maanwa, fundishina fwa yetsula mumaa hata soo so linende nande tsi nine tsi ndai nende machinani kewuwo toyaani wamenyatse makhuwa makhuwa hasa tsa khuloni matunda nyasaye halafu fwesi khulamenya linenya lilai, halafu fwasi khuleranende eli, enini indai nende avandu yaani novira atavundu mundu alevota ri <hesitation> mwana wanja vakho nende eruma ori cha mwana fulani, noo laviranga avandu, mundu ai <hesitation> mushare wanje manyi khurela usiku ya kwalekeye hari kwa uririsane kano and kano olaanga mwa lirenye lyfe lilavatanga lilie munzu lakini sasa ewe amukhasi wakhupa tsaa yee yenini nusatse wayelomba wayelusya lusya yeeri nende yii yaani ata so wenyee khuruma mukhui wuuwo ta mukhali wuuwo natsya kuteleya shindig, wayelusya lusya, musa mwatse, mukhasi wuvwo niyenya khurorakho likhuva lakini ewe wayelusye lusya, hata wesi yerani limenya lyenyu munzu lilava eliivi yaani ata avalawenyaa okhuvuraowundi ta, musatsa nivakkhusekeyakho lindu waara kunema amberi ngwoyo, ooh ndakhupa omundu ooh ndakhola endiena mundu mani maisha kakoa anani yaani ata swikombaakho amaisha ke yinzu tawe nikokachira vandu vanyinji saa tsinee vafwitzanga shichira shina fundu fitu futi fwevanyala valomba, fwa vanyola vaa. Vaachra vee khala hala vaawuvirisyana vaa fwa kwa faachira vandu vakhola shina sivenyaa khuosyana ta kho niko kachirange nikhuvola khuri khumenye nende ovuyanzi nende vulala.